Mamar. Ngu sameng qri va ngua tualat nama lat, ngua tualat i ngua tet toqorko, raqorko, raqorka. Baqop ngua rualat nagini ba agini. Qri ba qoir koni qarkini va ngua rualat nini, dap nguat muqun mavangam, si da ngu manatam. Dap, ngo di, ma sagam, va nguat muqun mavangam nokop, divepki ngu mesar, ngu mesar ama sagan. Mol varango da ngu mesar.